Ja naakeete kunda'ado tiuku keendo la'a ndiute daakeendo la'a ndiute naanda'ado la'a horre o la'a naama jiaa xuukaadando ja naanda'ando kunda'ando.